Raha reny moa karazankazo atambatambatsy avao raha reny la fantsifantsihy. Regny zany ny tena ilà azy, natao ho fanakara gn'ambony eny, sady mahazaka ny lanjan'olo maromaro, ataotsika hoe raiky na roa na telo. Raha misy raha amizay tsy takatry amy fanamboara trano iny, reny zany natao fiakara zany reny, sady mivelatry raha iny afaky asia gamanta gn'eo, afaky asia rano, afaky asia fitaova, la miasa moramora avao zany ny mpanamboatry trano amy raha iny.